Eh, l'autobo che piggio ciù de spesso o l'é o trent'eutto, ch'o parte da Prinçipe e o va fin à Granaieu, e mi chiño quarche fermâ primma do cappolinia. E o parte da Prinçipe, o fa, o fa o gio da Fasceu, o passa da Fasceu, o l'arriva à Dineigro e dapeu o monta sciù verso San Teodöo, euh, via Veneçia, via Bològna, e dapeu o tia sciù verso Granaieu.

Eh, di eventi stòrichi ghe ne saiæ pe coscì, perché Zena a l’é unna çittæ piña de stöia, into ben e into mâ, e un di ciù reçenti, ma ascì di ciù brutti che che me vëgne in cheu a l’é l’alluvion ch’a gh’é stæta ciù de unna vòtta inti urtimi chinz’anni. A gh’é stæta do doamiaunze e do doamiaquattòrze, e ben ben de gente an perso a vitta. E dapeu, unn’altra cösa tristiscima ch’a me vëgne in cheu a l’é o fæto che o ponte Morandi, o ponte de l’autostrâ in sciâ Ponçeivia, o l’é vegnuo zu, e insomma, no no en pròpio de cöse belle però en en quelle che me vëgnan in cheu coscì, se ghe penso coscì, sensa pensâghe tròppo.

Mah, diæ quello che fasso tutti i atri giorni, donca travaggiâ. Mi travaggio pratticamente tutta a settemaña, da-o lunesdì a-a domenega, e donca no gh'é de differense pe-o sòlito. Donca quello che fasso l'é desciâme, travaggiâ, s'ò da fâ quarcösa, donca fasso quello ch'ò da fâ, e e basta, comme tutti i atri giorni.

Na, o té no ô piggio squæxi mai, fòscia quande son mouto. Fòscia quande gh'ò a freve, ò quande gh'ò mâ de goa, ma sedonca o té no ô piggio mai. E o cafè ô piggio, quande son chì à Zena ô piggio doe vòtte a-o giorno. A-a mattin, quande fasso colaçion, co-o læte, e dapeu doppodisnâ dòppo avei mangiou, me piggio unna... unna cicchetta de cafè.

Ma, tutta a Liguria a l'é fæta de colliñe, donca... pe quello ghe n'é tantiscime. Fòscia a zöna, dimmoghe de campagna ò donde gh'é e colliñe ciù belle, ma ma manco ciù belle, insomma, belle en tutte belle, e però quella che a me piaxe de ciù a l'é a, a vallâ da Screia, e a vallâ do Vobbia.

Na, ancheu se vestimmo tutti pægio. Da, da-o Canadà fin a-o Sud de l'Argentiña, e, e donca no, chì in Italia se vestimmo ciù ò meno tutti pægio. Feua fòscia che quande gh'é unna unna unna festa de de paise, ò unna festa de quarche region speçifica, però sedonca se vestimmo tutti con e mæxime cöse.

E ben, pe anâ da Spezza à Marseggia se passa pe tutta a Liguria, donca pe-e Çinque Tære, pe-i paixi do Tigullio, pe Zena, pe Saña, e pe-o resto da còsta da Liguria fin à Ventemiggia. Dapeu se passa pe Monego e pe Nissa. E dapeu, dòp- dòppo un pö s'arriva à Marseggia.

Aloa, Internet a l'é comme unna ræ de tante gente con- conlegæ in gio pe-o mondo fra de liatre, però sensa che ghe segge un fî. O fî o l'existe e o no l'existe. O l'existe ma o no se vedde. O l'é comme s'o fïse inte l'äia. E à sto mòddo chie e gente son conlegæ l'uña con l'atra, e peuan scangiâse informaçioin e... e peuan communicâ l'uña con l'atra.

I cangiamenti climatichi, quelli che se dixe che son intravegnui inti urtimi anni, ghe son stæti, perché se sa, gh'é de reçerche scientifiche che ô dixan. E mi penso che l'òmmo o l'agge a responsabilitæ de tegnî da conto o pianeta dond'o l'é nasciuo e donca anche de fâ de mòddo che o climma o no cange tròppo. Però besorriæ fâlo in davei, besorriæ che ô fessan tutte e popolaçioin do mondo, e no solo che unna parte, perché sedonca o no serve à guæi.

Mi diæ che i turisti vëgnan in Liguria fondamentalmente pe doe raxoin. Da unna parte gh'é a coltua, perché inti urtimi anni pe fortuña s'é investio ben ben inta coltua, mascime chì a Zena. E da unn'atra parte gh'é unna costion de paisaggio, fòscia. E penso prexempio a-e Çinque Tære che son un di pòsti ciù, ciù famoxi da Liguria, anche feua da l'Italia.

Eh, pe-o ciù çerco de stâ in casa e de pösâme un pö. Se gh'ò a freve e me sento mâ staggo in letto, sedonca magara çerco de leze ò çerco de travaggiâ co-o computer, ma sensa stancâme tròppo.

E ben, mi diæ de scì. Ma a no l'é solo che unna mæ opinion, basta vedde a vitta comme a l'é vegnua ciù longa inti urtimi çento, çentoçinquant'anni, con tutto o progresso che gh'é stæto, e pro- progresso à livello de de sciensa, à livello anche de alimentaçion, e progresso à livello de de disponibilitæ d'alimenti. Donca scì, de seguo gh'é stæto un aumento da duata da vitta.